Tsukruasõndaja om näütüses hää tuu jaos, ku sul om <hesitation> tsukrutalumatus vai sa ei saaq suurõh kogusõh tsukrut, sis sul piätki olõma tsukruasõndaja. Aga muul juhul sääne keemiline värk ei olõq nii hää. Et iks harilik tsukru om kõgõ parõmb.